عشان نسوي كيكة بسيطة اول شي نسوي الخليط الي يكون يكون طحين وسكر وزيت وحليب وزبدة وبعدين تشكلها في القالب الي تبيه وتخليها بالفرن حوالي نص ساعة وبعدين تشيلها وبتكون استوت